Kehe se srang yuhi ge, ngom karena sou ena pake guraci ma ake, guraci anggena ngom ciru ena rasi, rai o ngom capu se ake kambo, rai ngone poloso ena, la sodia ena ma ake rasi ngom yuru, bolo ua ge ngom sou se giawas ma rau ma dubo.